mi̱ nangbu̱u̱r na bi ke̱e̱di̱ ko̱ mu̱ maa yum do̱, tu̱u̱ lam shi̱ a yim ne̱ me̱ mi̱ lam shi̱ ti̱i̱bi̱re̱ me̱ na kayu̱m mi̱ lam shi̱ ti̱i̱bi̱re̱ na kaƴu̱m nyi̱ maa yim wu̱ li̱mbi̱r nyi̱ maa yim ne̱ bi̱li̱ng, nyi̱ maa kalmo na nukun. Ke̱n mwari̱n mi̱ lam bu̱ Yamba mur ye̱ na di̱re̱ ka bune̱ she̱ file mi̱ kung diyen nyi̱ maa ke̱e̱di̱ di̱re̱ mi̱ lam bu̱ wo̱ro̱ a yim ne̱ me̱. Diyen a ti̱i̱bi̱re̱ me̱ di̱re̱ di̱ kara ka nyi̱ maa filmin ka mwari̱ng di̱ wu̱ri̱ wu̱ saksake̱ wu̱ Yamba nyo̱o̱ a fi̱m ne̱ me̱ a le̱bdi̱r re̱ me̱ wani kune mi̱ datti̱n fo̱o̱re̱ mi̱ we̱ ku̱u̱rashi̱, nte̱ mur ye̱ na du̱ro̱ ko̱ bu̱lto̱ ki̱nii̱g ti̱i̱bi̱re̱ she̱ di̱ kara na di̱ nta wu̱ yaa mi̱ yang nyi̱ye̱ kanadi̱ di̱ mi̱ yang kayi̱m tu̱ko̱ nyi̱ maa do̱ mi̱ kuwo yattil mo̱ di̱ kara maa kanadi̱ mi̱ nomtum, wo̱ro̱ di̱ shi̱ tu̱u̱ a fi̱m ne̱ me̱ di̱ shi̱ tu̱u̱ mi̱ nyu̱wo̱ li̱ma she̱ rab e̱ she̱ tu̱u̱ mi̱ lam she̱ di̱ shi̱ bi̱li̱n ko̱ mi̱ nyu̱wo̱ li̱mo̱ nangwu̱ mi̱ kiye kab e̱, mi̱ we̱ maake̱l naki̱n ne̱ Batile wu̱ fi̱m ne̱ mi̱ di̱ de ti̱ng mi̱ so̱ mi̱ kuwo kayu̱m wu̱ faa bu̱ e̱ Yamba wum shiinum nunde̱ shii ma di̱ faa nang da, warwar de̱ mangke̱ nang nyi̱ nu̱ba Maa nyi̱ sabbu̱ti̱ bur, be̱e̱bi̱ ye̱ ko̱bmi̱ yim mangke̱ na she̱l maaki̱n, ni̱bi̱ nai̱ di̱ daku̱m kaba a naki̱n ne̱ Batile fo̱no̱ bu̱lto̱ ki̱ni̱ng nyi̱ we̱ bur, mi̱ ta ku̱u̱ra tu̱ko̱ di̱ nwe̱ yo̱o̱ke̱l me̱ bo̱ro̱ bu̱ti̱ a fi̱m ne̱ me̱. mi̱ so̱ wu̱n Yamba mu̱ nyu̱wo̱ mwi̱ye̱l fiye nyi̱ nu̱ba Maa nyi̱ di a ti̱i̱bi̱r nang we̱l ni̱bi̱ wo̱ro̱ di̱ shi̱ li̱i̱r re̱ me̱ na cii mwi̱ye̱l me̱ dure ni̱bi̱ ni̱bi̱l me̱ nu̱ba Maa cum cire̱ naki̱n ne̱ Batile nyi̱ kati̱ nangwu̱ mi̱ ye̱rni̱n kabe̱ yim ne̱ li̱ma yim ne̱ bi̱li̱ng, bi̱li̱ngke̱l bu̱tti̱n di̱ shi̱ tu̱u̱ nyi̱ lam she̱ yim ne̱ ye̱yye̱n nyi̱ lam bu̱ tu̱u̱ ko kungkel nangkale̱ ye̱ kar bo̱ ti̱me̱ mi̱ yang din she̱ nyii Kawusa ti̱me̱ ye̱ Najeriya di shi kunel nangkale̱ mwari̱ng a fu ni̱bi̱ ka swhere wu̱tu̱b dem na sholi wu̱tu̱b bwang bwang cuwe̱ batu̱b mangke̱ li̱ye̱ri̱ng be̱e̱ kating di̱ bwang be̱e̱bi̱ kayye̱ mangke̱ na tu̱u̱ daku̱m de̱, ni̱bi̱ diyen sor tuum di̱ bwang nai̱ a ti̱me̱ ko̱, mi̱ daa fe̱de̱ mi̱ ku̱u̱ra tu̱ko̱ di̱ mi̱ so̱ bwoi Yamba nyi̱ maa nyine̱? Diyen mi̱ daa di̱ fe̱de̱ kun da mi̱ kun kekkedek mi̱ nyu̱wo̱ we̱ li̱ma fo̱no̱ ke̱e̱shi̱ di̱re̱ kung bo nwe̱ mwi̱ye̱ nwe̱ tokkel me̱ru̱m li̱ma she̱ bwe̱nne̱ mi̱ bi̱li̱n ti̱ng mi̱ so̱ ti̱me̱l me̱ Najeriya nyi̱ yim yim de̱ na bu̱tti̱n di̱ maa bi̱li̱n tu̱ko̱ li̱i̱ke̱l nye̱ nyi̱ ke̱l Yamba di̱ Yamba bob yaa fatti̱ fere di̱ nyi̱ faa daku̱m nyu̱wo̱ li̱ma a ti̱me̱ ko̱. Ko̱ ki̱ni̱ng bwe̱l tu̱u̱ nyi̱ yo̱o̱ dir re̱ a Najeriya bwe̱l mware̱ shiyo nye̱shi̱ so̱ feturo ti̱ng faa di̱ nyɪkar nyi̱nu̱n ka mu̱ yang kuwokel ki- ki- kiyum kayu̱m ka lo̱o̱ yin ka ko̱lbu̱ di̱ faa di̱ kwiim she̱l Batile di̱ yang di̱ nsabbu̱ti̱ fe̱ fo̱no̱ ko̱ ki̱ni̱ng di̱ kina nyine ko̱ na tab bu̱ti̱ me̱cce̱ naa di̱ ƴo̱k kwaan ne̱ nyine̱. Ko̱ tu̱u̱ te̱m shi̱ diyen nangwu̱ bur dishe̱ ka ce̱r be̱e̱ me̱cce̱ mu yang sabbuti yang te̱mke̱l bee fukur na bu̱llo̱ di̱ be̱e̱ kati̱ng yang karke̱l mo̱ Baba di̱ sabbu̱ti̱, ko̱ ki̱ni̱ng mu̱ cer di̱ ma mu̱ dol te̱mke̱l fukur adure̱ shi̱i̱r kar di̱ maa tolob mangke̱ tu̱u̱ yang faa she̱ nyi̱ maaki̱n nyine̱ di̱ we̱ yang yuukel ye̱? mwi̱ye̱ ko̱ nyi̱ yaati̱n na Yamba, na mi̱ daa mi̱ ku̱u̱ra wo̱ro̱ we̱ li̱i̱ke̱l me̱, mi̱ kun na cicco mi̱ faa tu̱u̱ mi̱ daku̱m de̱ di̱, mu̱ ku̱u̱ra ke̱e̱shi̱ di̱re̱ mu̱ so̱ wolsho maaki̱n nyine̱, wu̱ ko̱ro̱ nwe̱ kam tu̱u̱ yim a fi̱m ne̱ me̱ ti̱ng mi̱ so̱ mi̱ bi̱li̱ng tu̱u̱ mi̱ faa do̱ kayu̱m faa di̱ nyi̱ nyu̱wo̱ li̱ma yim din